Me jii mən fari rə moriyʊ mən fau mo guna swətəta miyʊ ki n'nɨnga nyini rʊwani buko nɨngu nyinirʊwani bən gun bən fimo kak ki na nya me furya miyʊ ka mən fare mo bən nya mwi bə kwauwʊm ba ni kwiwiyəm hii kwaiwi me bəntɨk rə bwim, kən yəm mo hii kwaiwi bən swiwiya a kərang bən swi wi ki ji kunta mən fauweri miim bə kwauwum ba ni kwiwiyəm na murga murga jina miyʊ n'mʊrga bwer nyagʊ nan chi- chia dʊntiltɨn da miyin nan nya mwon də fum- fumən murga gəre n'no kwaiyʊ n'jautən mwon də fum- fumən a fauki a ying tənne n'kabi dəm nan no, a fauki chiko gəre a daa be kən lii fautang a hii. Ahi kwaiwi a chim bə miyəm bəge ko mən nəngng nyini rʊwani yi gira a gon nii ya jiiyʊwi a nyi nyini rʊwana miyʊ mən nyamtən bətəm ba miyəm a kak kagə me rəni ba tugai me nən nangʊ ki mən fau mo tugai, mən fau mo yina mən betə turai, mən fau mo tur seimən betə turai, a nyi wi yam yʊ na nyabi mən bətəm ba miyum a yulo bətəm bə nyam bəbba famən hii waiwe, ba famən miim bambe ba nəbə nikwiwiyə mur gare rə hii kwaiwiyəm na wunə fʊlla rə mori n'gum sweite nɨnga nyi ru wam fimənne kak kə mən chʊre ka titi titi ji bən nɨngai n'dəm mʊrga nə a digiya bwiya miyʊ kikən nyi ləmang kən lii fautang a waiwe a liimən dənnii jaure na bən chi go gəri ki ka liimən mənni mən suwere mə jilii fautang ngi gən waiwe. Mo na nya hii kwaiwi nə nyagʊ a bwiya miyʊ mən chilla kojiiyʊ, mən chilla Nigra jiyʊ chilla, Niiyajiiyʊ mo a tugai rə bətəm ba miyəm a tugai a gugi mən a toimən a ne jinya bətəmnəm fari na me rə ki nɨng bən nya jənni yeya mən kəmar ye na me rik nɨng bən nya jʊnnii yeya mən kəmar, ye na merik nɨng bən nya jənnii yeyai mən fauwe rə ye əilən da miyin kajii nən nya bənno nə nuəng kə dau tənwʊng dii mən suwere mo me kadautən we kən mən fare Niiya jiiyʊ a tugai niiyam a tuga bətəm ba miyəm ba nyan mən a fʊlla bahənəəm ba yʊlo nəbbə ki kəmən sotəna niyajiyu mo ohowoo kən wʊna ohowoo nyəkə tugai mən bə tibiying kən wʊna nyagʊ kən wʊna nya gʊ jii mən farə gu mən suwerə bənge mən suwe mo kən lii fautang a hii kwaiwi rə morə fauki murga tən be də yagi jənnin jauri. Jii lii fautangnga yəmba hii kwaiwiyəm kən lii fautang a furə yamiyʊ mən suwe jii hii fautang nga mən suwe mo, Niiyajiiyʊ a nɨnga tugarana Nii yajiiyʊ a wʊmi mən fʊʊ Nii yajii yʊ a mʊgai nan nya nyəkə bən nya gəre a tʊn bətəm bamiyəm a mʊwimən mʊtən jiba a bətəmbe na yʊlo nəb nyəkə ba nyə mər gərə na kajiiyʊ a tʊga.